to'a jaban aro mota ha leddi yasi ni aran a laran dereji on na a chikata a jaba mota mai ko kuma a noddai himbe on ha totton beh hokke mota mai ko'a wawana a yaha beh horema so no beh wadi pat ha doka leddi mabbe nonnon a jabirta to beh vi on a vindan deruwol a yerba beh chede sedda sai a jaba to'a timmini ko'a watta a yarbi mota mai sai beh hokkutuma chede mai no'a lari pat kala leddi pat do mari dokaji mun beh tsari leddi mun